මම වඩාත්ම බයවෙන සත්තු ගැන කියනවා නම් <hesitation> උරග වර්ගයේ සර්පයින් සහ නාගයින්ට මම විසාල ලෙස බයක් දක්වනවා. ඒගොල්ලෝ හරි විෂ සහිතයි. ඒගොල්ලෝ දෂ්ඨ කරපුවාම මරණයට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. මරණයට පත් නොවී බේරුණොත් අතුරු ආබාධ රැසකට මුහුණ දෙන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් <hesitation> අනිත් එක එගොල්ලෝ සැඟවිලා ඉන්න ස්ථාන අපිට එක පාරට අඳුනගන්නත් බෑ. හදිසියේ හරි ඒගොල්ලන්ලොන්ව අපි නොදැනුවත්ව හෝ ස්පර්ශ වුණොත් ඒගොල්ලෝ දෂ්ඨ කරනවා. ඉතින් ඒ දෂ්ඨ කරපුවහම ක්ෂණිකව <hesitation> විෂ ශරීර ගත වෙලා මරණයට පත් වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා <hesitation> නාගයින්ට <hesitation> සර්පයින්ට වගේ සත්තුන්ට මම <hesitation> දැඩි ලෙස බියක් දක්වනවා.